Nafoore nguurndam walla coggu, e fotndi, e heewi nafoore, hawra e geɗe keewɗe, jokkondiral, darnde, e ndimaagu neɗɗo, ɓura nafoore kaalis walla jawdi.